Olama ite amani gara reisa seng musim saire sa ata, jadi unai ama au puan weisia sietu eru ehu eru naloo weman. Jadi olama ite sairom olama opori jawaiya eni tapi pei ama-amane maneh, beama amane maneh beama amane sa lewate yahalate. Liwate le saire urane tulung. Kalu halate sapalae, halate mesa bisa ihese sae maneh bisa i hese elawa bisa irira pakeyane. bisa irira e iyane. ire rae <noise> sae maneh tapi kalo olama liwate sabisa ai una sasa satam. Lokalu urane lau tulu tulu tulus abis saire rae sasa tamni. kalu olama halate sabisae ihese sae maneh sabisa ihese. A isikola paason saire urane taem, kalu olama e saire liwate sae isikolah maneh futehip futehi abis lalu. Urane tulu lae sa isikola rulo loruta tae ibisa isikolatam, isikola maneh bisa ruwale maneh wauwei. Jadi ite olama negara resa iteama saire sarua, jadi liwate yahalate kalau liwate bisa ihesi sasa taem. Bisa ipat e kalu liwate sabisa ipata rejumpata nepura wane pala sok sakarati e miele amesa bisa ipatane, kalu e saire iwate kalu liwate si bisa patane kalu e halate kalu halate si bisa patane tam. Kalo patane una lawa, una lawa isaire jadi kalu i una lawa sauiera sae lena tae i sae i talae tautei ehi tehe enai mutu saire tae isaire yae utue naibisa i patane tane kasibi, itane sae, itan san, tan uheri, tanle asitele, tani kasibi okalo olama ha saire <hesitation> sae liwate sae bisa patane remetam bisa seselawa tam cuma ibisa itane tane. E saire maneh, tapi kalo olama halate sabisai i saire hese taneiya heana bisa tane lawa bisa tane sae araputa, tane kasibi, tane tandan, tane segala isi bisa tane. Tapi kalu olama liwati samisa taem jadi olama halate sabisa i nusa pakeane i saire bisa ianhala sae maneh, i an hala e purawane ian hala sae e iane anhala waute ian hala sai maneh. Kalu olama liwate satam liwate sa omon raesa sae. I kalo olama liwate sabisa ihese sasa tamni, i kalo olama e halate sae maneh hese lau i saire maneh. Tapi olama hese tane mesa ite tane sungguh-sungguh, kalu ete tanei paran paran paran a liwate sa bisa ian sasa taem. Karena olama lewate mesah bisa tane kasibi maneh bisa tane tam, taraiye maneh bisa tane tam otane nau patani nae matae. Kalu urane tulu tulu tulu tulu sae matai menei. Mo kalu liwate satam e halate satam halate mesa biar otane sae maneh urane pukul eheu hohori-hohori maneh tae eru hueru. Tapi kalu olama saire olama liwate otaneope taneu pena relai neau putaru rehataia putaru tamlalo rere kinesemele rikini maneh, rerikini kuati apae lau liwate mesa hulane mesa e tulu tura lane tulu- tulu turusi e bisai una sasa taem. Jadi olama reisa a sae a busim resa <hesitation> bermanpaat nalou bukan hanya tumata laem maneh. Anau isikola maneh semelee bisa iajaresi nalo sipaa tane, bisa ajaresi nalosi a sae si una sae maneh olama halate. Kalu olama saire liwate sabisa iajaresi taem, kalu olama liwa halate sabisa si iewriu pale kalu olama e sae halate e. Saire sabisa euw paranta taem, kalau euw paran kaurane tulu-tulu tae manuwema menyo kalu waelelae saire laesa ite manuwema molousa imataman. Kalu olama saire sa bisa tam jadi musim reisa isa ite bisa ilee. Saire lilie sae kalau bisa tam berarti sahelu, jadi iti bae olama isikola bae, olama saire e olama luma ite una ehu eruasa bisa isaire i saire paran taem. Jadi seuai ama saire, a saire buai bua rua ruai jadi ite an ite generasi upamuri reisa harus i tetumata lae ajare anu nabisa anau mesa ite ina bawa oiyoelo. Kalu halate sauna sae, e saire olama liwate sai una sae kalu halate sai tane sae sae sae iajari sae-sae maneh kalo olama liwate maneh sae-sae nai unaru kalu tam taena ubale jadi kalu ite is tumata lae ajare anau. Rei olama lumata berarti olama isikola saguru si ajaresi, jadi kalu guru si ajaresi a tumata lae maneh harus i saire. I saire ya ama ana supaya ama ana mesa bisa ite ina bahwa a olama ite amak perubahan palale e saire resa e saire bisa teina bahwa dunia itu tuniai resa, tuniai resa isaire. Isaire re e sae saire wa saire rua rei ire sabisa ibisa bedakan yae mana pa repipae pahso repitam. Lalu bisa i saire saire palale ama hidup naloo palemuri.